கோடையின் முடிவு - இது கோடையின் கடைசி முழு மாதமாகும், இது வெப்பம் மற்றும் சூரிய ஒளியின் ஒவ்வொரு கணத்தையும் உறிஞ்சும் முயற்சிகளால் நிரம்பியுள்ளது. பள்ளிக்குத் திரும்புதல் - புதிய பள்ளி ஆண்டுக்கான தயாரிப்பின் சலசலப்பு, பொருட்களை வாங்குவது முதல் வழக்கமான நிலைக்குத் திரும்புவது வரை. விடுமுறைகள் - பல குடும்பங்கள் தங்களின் இறுதி கோடைப் பயணங்களை மேற்கொள்கின்றன, அது மங்குவதற்கு முன்பே சீசனைப் பயன்படுத்திக் கொள்கின்றன.